A nu kuniyo kitanyo xi ntukuyo in ñani ta'án te kuni ja a sana'aga kuni ta'anyo jina'ayo, natuúnyo te nu jiniyo ja ku keta'anyo tu'ún ntatunyo ketaán'o nu suni jiniña ja ñaa satiún kuña xi suni yoó nu cha yií jinayo suni nu satiunyo te ku te nu tu nu jiniyo ja ma ku nu nasuu ña satiun kuña te ma ku suni te nu nu suni yoó chaa yii jina'ayo suni satiunyo te ku te nu tu te ma ku suni.